Maro ny karazana asa izay atontsika olombelogno amizao fotona izao fa ny asa tegna tsara zegny hoe zegny miasa tegna satria o tsisy patron mikomandy anao hoe ataovy karahan'zao ataovy karahan'zao fa amin'ny ankapobeny ndraiky asa tegna tsara asa be karama indrindra zany hoe zegny anao magnano azy mbô <hesitation> matsapa tegna hoe misy vidiny fotoagnanao lany fa tsy voatery hoe miasa nefa kely vola le hely vola azo tsy mety a.